Bhihinihini nta bhizeng bhinang hothum a henu aase bhininihini bhi nu bha hese nta egbe nta ora othaama hothum aakwe honang koro ose bha ehub ara or bhaode o nta ose re owara rogwa sen ozubha ohumo osebho bha ebo+bo asen asen sa asa heku ova rogwa he iwar je ame owara re ohum mo ono, ono ono reje reje reje so ona ani reje reje so ana ana tu tu tu tu tu tu kwen kwen hekba eriri iriri iva onang ode osebho ora awara ma oda ojia osebho ora owara ma odo jia ona ono hothum kwere onang kwe regora regora onang kwe ara utugbare ora opa bha hifam onang bho Bhiyon fa bha aya agba afire ara bhime sara bhi jia onoo oso ose egor sa bhiva ma bhinang hrnam bhime beven o bhime ititan o mara onam henam nhumo nyeng huyan ava nta agba ora orang henam so ara ebibi so unuui zeng mba nta bhuyong bhusen bhunam henam aebe agba ara bhihinihini.